<noise> ziꞌk nak sepiy c̲h̲uꞌnnstsiꞌnma <noise> xki xdëꞌ c̲h̲owma kon kolgat xdëꞌ c̲h̲owma xki par sënda mey sënda sënda c̲h̲owma idëꞌ or lëꞌ xki xlox c̲h̲ow par së sepiy idëꞌ c̲h̲owma par lëꞌkgama gap kwidad c̲h̲owma dzekna nap lëꞌ mey o lëꞌ mdzuk lëꞌ xkuꞌn c̲h̲ow c̲h̲owma lo c̲h̲owma guꞌn nex xki o nap lëꞌkga ic̲h̲ë guꞌn xki c̲h̲owma lëꞌ gilgidz lëꞌ sdzën c̲h̲owma, <noise> bos ziꞌk nak sepiy guꞌn bëtc̲h̲astsiꞌnda guꞌn xka xdëꞌ c̲h̲owma bos lëꞌ gunu zak këma tenis xki o diltsa bo guꞌn nak tenis chen mëꞌd <noise> nak xki idëꞌ sepiyla dzekna xiëtga ic̲h̲ë guꞌn nak yu xka yuga lëd tenis guꞌn beꞌd knu, dzekna gunu dzekna xdëꞌga tenis sepiy guꞌn bëtc̲h̲astsiꞌnda.